ངག་ཆུང་ཆུང་ཡེ་པོ་གག་སུ། དེ་ཁེན་ཀིམ་ཅིག་ཡེ་ཐེ་ངག་ཨོ་དེ་ནང་། དེ་སོ་པའི་གག་སོ། ཨོ་དེ་ཁིམ་གི་ཐང་ལེ་པ་གང་ཅིག་ཡང་དུ། ཨོ་དེ་དི་ངག་ཆུང་ཆུང་ཡེ་པོ་གག་སུ། ནམ་ལོ་ཡང་ཐོག་མ་མེཡོ། ཏེ་ངག་ཨོ་དེ་པ་གང་ཐང་ཁ་འག་ཁོང་། གག་བསུ་པ་གང་ལབ་ནག་སུག་གྱི་དུ། ཨོ་དེ་གི་ནང་ས་དོམ་དི་ཆུ་བོ་མོ་པོ་བོ་མོ་པོ། ཟག་ཟག་ཁོ་དུ་ཏེ་ཡང་གི། གོ་མ་དི་ཆུ་ན་དེ་ས་ཏེ་ཏ་ཡེ་ཐེ་་གག་སུ། ཨོ་དེ་དོམ་ནང་ས་གོ་ངག་ཆུང་ལི་ཡ་རངའི་ལེ། ཐོམ་ཁེན་ཨ་ཇུ་ཨ་ནུ་ཆུ་གི་མཁོན་ཁང་གི་ཁོན། གི་ཁོལ་དི་ཆུ་མང་པོ་པུང་དེ། ཟག་ཟག་ཁོ་དུ།